رياضه باديها بشكل سىء هى رياضة كرة السله لان انا طولى قصير وانا مش طويل جدا عشان العب سله و مبعرفش العب سله و مبعرفش القط الباكيت عشان احط فيها الكوره و مبعرفش العب سله لانها لعبه اصلا كبيره عليا ولازم ناس تكون طويله يلعبوها و انا قصير فا مبعرفش العب سله وهى رياضه سيئه للغايه بالنسبالى